Fahafantarako azy manokana aloha dia tsy azo lazaina ho karazam-borona ny akoho satria ny fomba fiteninay ary efa hoe akoho amam-borona izany hoe hafa ny akoho hafa ny vorona sady ny akoho raha ny fahafantarako an'azy ah de mitovy <hesitation> taranaka amin'ny dinôzôro sy ny crocodile na ny voay reny.